Allor 'a festa mij preferita, ceh sostanzialment, ij pens. A me m' piacen tutt quant 'e fest. <hesitation> Forse 'a festa mij preferita foss proprio 'o Natale. Ma chest pecchè non vuole essere banale. Però effettivament. Allor a me m' piaceno 'e fest pecchè? Pecchè sostanzialmente tu staj insieme a tutt quant ca nun vir chiù a nu sacc e tiemp. 'E familiar, <hesitation> 'a famiglia chiù stretta e allargata. Poj ij, stann lontano, nun 'e veg quasi maje. Quindi stare insieme in una festa p' me è una cosa bellissima. Ad oggi t' dicess che sostanzialmente p' me foss proprio 'o Natal, pecchè pure l'aria che c'è. Quella, quell'aria magica, no? Quell'aria un pò di, di, di incognita. Foss proprio, secondo me è la festa migliore. Poj tutto quello che c'è dietro. Poi tutti gli addobbi. Ma non solo a casa, anche quann tu scinn p' miezz 'a vij. Ceh tu staj veramente in una situazione particolare. Tutta la città, tutte le città s' fann a fest. Cosa che poi non accade tanto p' Pasqua o altre feste. Però ceh 'o Natale è quella più particolare, è quella più sentita anche no? Da tutt quant. Poj ovviamente più che festa a me m' piace pure l'estate. Pecchè sostanzialmente d'estate noi facimm nu sacc 'e tarantell, feste, festini, però a livello proprio di festa in se, ij pens proprio che il Natale sia il migliore. Secondario poi, ovviamente c' stann tipo. Ah, secondario c' sta ad esempio quello che ti dicevo dell'estivo e <hesitation> sono le scampagnate che pò facimm a Ferragosto, o anche quelle di Pasquetta. Ceh cheste'ccà a me m' piaceno tropp assaje, pecchè tu <hesitation> si sta in compagnia, musica, bevi, mangi, ceh faje tutt chell che poi alla fine è quello che a me piace. Nun t' sacc dicere proprio con precisione quale delle due preferisco, forse chiù, però Ferragosto, pecchè s' trova in estate. Però sinceramente ij pens che siano abbastanza uguali. L'unico problema è sempre che a Pasquetta c'è il, la <hesitation> pioggia. Ceh questo è una cosa che succede sempre. Pasquetta e pioggia vanno a braccetto. Quindi questo è magari l'unica difficoltà, l'unico impedimento, pecchè pò tu 'a sta arint. Devi stare in casa, e <hesitation> t' 'a chiur arint. <hesitation> Che cosa posso dirti di più? Ceh sostanzialment <hesitation> le feste in se. Ceh ad esempio il mio compleanno io non mi piace molto festeggiarlo, chell ca t' pozz dicere è che forse è dovuto al fatto che io pure in passato non l'ho mai festeggiato. Ceh sono cresciuto non festeggiandolo, quindi <hesitation> sì tanti auguri a te e la torta però poi dopo oltre quello non si andava. Quindi questo qua. Però 'a festa chiù bella sicond me tra tutte effettivament è 'o Natal. Pure lo scambio dei regali, oppure quello che vedi negli occhi delle persone quando ci sei, sei presente. Staj magnann e stat tutt quant insieme. Battute su battute, risate, quindi chest'ccà a me m' piace. A me m' piace la componente più che la festa. Mi piace la componente di emotività e di famiglia che poi si crea. Bell. Secondo me chesta'ccà è 'a festa chiù bella tra tutte.